Ny sport tegna tiagn'ologno ata atao tô draiky é baskety é avakeo rugby oé avakeo fotibale avakeo handibale satria matetika amin' ny ekôle magnao igny misy regny fogne.